الزهره الاجمل اللي اشتروا الاطلاق يعني كتعجبني الورود يعني الورود الحمراء يعني هي الزهره اللي شت يعني اللي شفتها من قبل يعني في واحد الجرده اللي كانت فيها بزاف ديال الورود